Ps naranja yó xatanga initi chí vidii tí ta vati ña na ko a jugotin aka onio ti dikuan nononiti ná nratóti ha kaonio tijuan, ñenioti ta tano tanoniti na kao mandarina yó ininguan na ñeoti tá nononiti na kao vati na xa oxa ki kueo, limón yo tu vati na konio ta ho iin comida nra na xhichaoyo nra na xhichao ta tao lia limón konio a ña kuatu ti kuii ti tá ke lia azuca ta nri vidii ta lia ta va tan ta ña xa oxa ki kueo.